اكتر مؤسسة خيرية بدعمها هي مؤسسة دعم مرضى السرطان وده لأن المؤسسه بتقدم دعم للناس المحتاجين سواء في الرعاية الصحيه او التعليم وده بيساعدهم يعيشوا حياة افضل، وهما بيشتغلوا علي مساعدة الناس اللي مش عندهم فرص وده مهم عشان يكون عندهم فرصة يحسنوا حياتهم وغير المساعدات المؤسسه بتوعي الناس عن لقضايا المهمه في المجتمع وده بيخلي الكل يعرف ويكون عنده وعي اكتر